Toh kwaɗo dammugal ma vonnake koh ayiɗe a sanja, aranni a etta kwaɗo mai sai shuuda kesa sai ngara ngata sai kaɓɓa